يعني الحياة صارت أسهل بكثير عن قبل يعني عندنا العاب وتكنولوجيا وأشياء ما كنا نحلم فيها زمان الأطفال دلوجت يعني يقدروا يلعبون العاب فيديو سوشيال ميديا وهي أشياء كانت غريبة على أجيالنا بس في نفس الوقت يعني الضغوط على الأطفال زادت الدراسة صارت أصعب التنافس صار أكبر الأطفال يحسون بضغط كبير لإنجاز الأمور التواصل الإجتماعي تغير كثيرا زمان الأطفال كانوا يلعبون في الشارع ويتواصلون مع بعض بشكل مباشر دلوقت التكنولوجيا خلت التواصل أسهل بس في نفس الوقت يعني أبعدت الأطفال عن بعض